<hesitation> Rô baka Rahôminy ndreky zen̈y man̈ano le bônifairina zay rô faha dimy novambra ananaovana seremôny any eseky zen̈y raha ataon-drô io. De misy federitifisy amizay ndreky afo môtro ny <hesitation> firavoravoana de kôfa folakandra zen̈y irô manano te ndreky manano gatô hely oe. Fômba ny fômban-drazana ze fantaon'drô biritniky àby io zen̈y izo.